מיין עלטער באבע האט דורכגעלעבט די צווייטע וועלט מלחמה, וואס איז געווען א ריזיגע ריזיגע <hesitation> חלק פון היסטאריע. זי האט דורכגעלעבט אוישוויץ ווי אינעווייניג האט זי געמאכט <hesitation> נאגלעך פאר עראפלאנען און זי האט זיך געהאלטן שטארק די גאנצע צייט אפילו אין אידישקייט. נאך די מלחמה האט זי אויפגעשטעלט זייער א שיינע משפחה. זי איז אוועק יעצט, לע- די זומער ביי די הונדערט און איין יאר.